Siku yakwa ngisha sana le ni mfiru wa juma ya pili. ngaamka kangama kangikya kauji horikoni tukanwa na vana. tukama tukusambia tukaenda samo tu tukashasali tukahem hemvamba mungu tukauya nakaa tukakya chaka kwaya huri ikoni tukalya tukama siku yetu ikoracha kangama tcha kwaya mpaka ngoto. kutyrtya huria kon mara kai livu. tukamema ikauchya kwempata ngotoli. tukai ngotocho tukavenda tukavimilia stachwa nde kwaya. kw mfirwe twe tukatwa mapumziko. tukahema heuka kwa moto kutwetwe nanivo kutwetwe runda kasisetrwo ninga mwili ukashuka vo ndili ukashuka vo tuni fanya ambazo tuerurunda na soka ataba au tukaenda handu tukatamya tukalya handu sha basi